Ayu linam be be nətla puɗku daten biya emda sakti yauman nu tla nantla buta kibərisən kane nan na na na sariti. Nə duwan na ni salana ni salan yauman ayu jlawang so ayu deng miyuwatin metka deng arora nan nadgi du gang metka neketu kalgil nane tala nadgo dun gwakci janja lapiyati ju lapiyatua nane ku kirapiyatkira neku alin bembe atu kunau ni ja man nana koro ingwa kargun tala nadgi ay dik garawatin wuci ja jlawi dekci talla nu jlawuna ja lalhi gwa jlamukum sabu gadaeng ayu emdik adatkaya emdik adatkam, na ayu dang garan bebe se ci bem co acilhuna najlami aci duwo elhiya be nem ye daci ay na jlamu kane kang adatka eezang emmaci duwa dalhiya emma bembe kwaya dark beenna jlamu kak zangne azuma se de bembe acilhu eema bembe ni ja natasi garaŋa duwan aci dalhiya ma to wana be nuunudu no tam nalhecima wana kada nu tla du gari yauman nakzayi maduwa nukzay maduwana koro nana na hahapti yaro nadgi mayumu tawan yaye na haptici emdo be tlatlam aci duwo tlaye nalagu zuramma yau man akca na yi da lapapiyatiyu. tiya jana lapiyatiyuna agi nanawan agi anga cirra ba aha anga agi anga cirraba aha anga to emdumin kwaya tala emda jlamik derak ineni pata ii kamo, kamon yang dan emyangmaen na tala a tinan gade, emyangmau a zurku kamuye argwadi, ja sankiyauman dang yaron beya jana yauman ja jadan emdin əndən a kunakci agi a jlawina emdau ceri bunau na gang diwa gabbuduron emdan da cari bunau ye emdau tla putku na amatu emdo haptakci dargumi kajluwa kajluwau bembe ununan biya emda dargumi urgumiyau man ni dak mulak vinako gama netlatu, emdau da wiwidija adak kalau durgumam kwaya emda witwidici vanakon emlak vanako yau man aci da kati tala varvira emdun ana te ee dunurimayumun kala yauman daci aci kalana agimso gari tallawu wun kalu yauman wunuk tla yau aman daci wuna jla wuna vura, awu nadzan emdan yaron bembe emdan bembe dunacci japa emdan ciri kalan akci dandiwun yaron do tala umsatkwa awun dak yaron amatiyee to amatu wunabzakcu a maduwa duk durak mayumu emsi mayum gumsik awunaninkamo deri atu duwo afau duwoni eman yaro padada karatun na gamcun kwaya amma fa ding karatunkwaya. Agi dang emdo bembe kabataku be ceri mkarantatkikci tuna darang ginan <hesitation> darang gunang adang atu manko wana kamo akcimduni yuna vira wuna ni pata dekci emdu bebe wunubza a maduwawu atu manko yaron amatu yu zakci maduwa akci duwoni akci makarantan kwaya akcika to ii ma bebe amatuemda ceru kalau na akcakta dan diwaun awun ye wun sanku yauman wuna gufun wanan urwen, atu duwonin ezgumye ezgumun atu savanye savan ganemdam da bembe emda takumagam emda takumaga savain eskwar awuna sanka wuna savay awuna savi na savi na save na save na awna saving ayuwaken eskwuran wuju pudkuna wuna gayi aduwaken, tinan be nahaku ayinin manko mabtan awuna tin ayuwaken awunati ayuwaken nakarma ayinin na capta nakarma nacapta na karma nacapta koro emdawo encaga emda datkiti ii gadegadee, ayiwatut ya karma yakarma na ya karmara dusku gadak wak ka davare jluwara a tinau atu ka dava yiman bembe gudwatlu dak kamo na gubzituna atak baru da kargontu emdan gadau duwan emdam caga datkitiu gade gade bena atu kam emdan bata dazanitba amma emdau esgagatum awunitku mabtan ensuno yau man koro gi yi gama gama afan tlan koro wanakzi atin mabtan mabtan atu mako amin damun. emdoye hayakon emdoye jijiman kumak varakunan nang burwan emsusawan emduno karek emjak kiyaba dek irin damunci damun duno ga karmu ga karmu koro wuntla direk ayuwaken kema i bemben afau ciktu na daci koro atu kwayam emdo takemu savan kwaya gama gama eemyak buzura kenin kezure, awun nuk za nawun ee maduwayau man emdau netkiri savai wanak zaye maduwa sanaye enno awunitkira savam cunona, daci dalapin duwonin tinawun za laya huwa ayaso kwaya awunit kiri savai daci koro iimayu de awu naktai bembe wuna nasti aja konum duno wuna taksak jlakatkatu gi taksi jlakatkatu no ga pakpi yaro teya duk dakatkatau amitkiri emdo civi dakatkato akana atu gafa yau man ga cap gacivi jakuwamso ajakuwau aci manso karem emduno bembebe emdan tusu tusu karmu dstlati mako ajakuwa, giju ga tupsu ajakuwan yau man ya civa ya civa na amman ya suffatak zuwawudan ya ye kasamu za anak di ye awuna cifara du putai kasanu za anai putai ye ya cifayi dukdi a duye ane anumye ya cifayi du wela du walaye ya cifa du waila dang kasamu tla siwana karimdau talla akau gafakci dastikci. koro tinan ben bebe akawustau koro aci katau aa acika katau dunori eskwanu sa kiskigumi gakuna a vurayi to patau tallanno awunusta jakuwan wunustu jakuwan yauman daci emamsuno gitkiri savau kamo akiti bulak bulakka, to atu duwo gariwan takumu arakan kwaya sabu sana, sabu sana irik dulakanso kang buzura tlana bububu na da noti emdan dane da jlami suwan, to gi kau yimam suno karintu ba to emam suno da karintuno kitkiri savan yi na yak zay gana galagu maduwa, durak kason bee emdan dalmamacim kema atu duwonin kason ayasankwaya nanagiyi na na emdan kwabatu aisan auna auna gayiskuna auna pulikliktadau, auna pulikliktadau ek bikiye wuna partak ben aya eeamh partak ben kema ledan kediaun parte dau na awuna pulaklikti, gadank kasiyatu awun dalmu gudan kwaya emdau fki dumana giju gikza du kamo yauman duman ja duwan kason yi go dalma kwai zayai na gai kaka payi na amin afke gutanyi enno ye kulum deriwiye daci awun dalmu kasiyatuwuna daci awun duwan wunitkira dalmak kasowun duwoni amin ma gajauwa jaye amin ma jlamma jaye wuna vire esgumin amin jan kawaya wunitkiri dalalamak maduwau na koro navira na takumi suwan, awu na suwa yane ee kamo e kamo duwo kamo diye kamo tak taisan kwaya suwo karengni. kamo duwanin kunik duwan kwaya reu hi kwaya to se yangadu kaka pana yana ya varka kaka pana kaka duwo pana kaka duwo paye ka tumbulim emdum dekiyun amu batasgum bi awunikawo awu amu batazgum amu batazguye najlu navura amu deye erik bulakam gadi bebe jlana akuba eee akubawun dukka kalabi kalabi duranka duwan dulakan kakatkamin davayya kwaya amun gade jana darak madawun zagekana bembiya se na vara deng suguk vaviyau, awun vara deng sadak yauman daci wunane kamo wunasgum bacik sugummu dagafi emdu bee dik sugumu awunadgarako aca aca karma makwacinin serin yaye maduwan garu kwaya makacin kuma serin emdana bureci sugum, akca karma nadgakci akca karma nadgaci akca karma nadgaci awunitkirik ezguman awu yauman koro nane nasarti miji awuna sarti muji kunau koro nazga guma ankabang yee emdan dane na koro dadgi ngurjlanso duk durak bebe awunin cu atuma be kabiyon emdan za kamori adak duwa kwaya yadgan adang adaeng adaksirin tala koro gazgagumi adiyau, gadau adiyu atu ka yabak diyayo na kunau dukka gabi adak adaksirinsune tala gadgi azguma azguma yauman daci din eno no awunutki ezgumin, cuno yauman daci koro wuna jlawi jumo ma wunagga du amin kaka ukzau amin serin yauman daci koro wunavire erwen kakak edzadamin maserin na a wuna vurer ruwan awun vuri erwewuna aimasuno amin edha ja kwaya.

Erirono afau kwari gama tatlu awun duwo na kumak duwar kwaya na kami eawuna kemik duwar yee to wunak ze maduwa awunukzina yaron emdun bebe dik dulip keraton a kemi, kabu duro afan dafgi gaman emdan jina koro da kami karatun japa japa japajapa na koro yim bebe afau efgi yauman koro awu na nayi wuna captina wuna kali kalik duwaruye wun salah awun sala duwarin yauman awin salah efgi dimcuna egidin salak iwanu yauma daci awun salah salam conona awun kala yauman wun salamcuno man daci emdu be a duwa da duwi emdu be maduwa da maduwi emdu bembe ana da vadi emdu wade na aci jlamu matvavin dani datfi nari ee kason davadinari na koro sanan ye eenno awua jlami wuna jlami yauman yima bebe amin gafa davayya kubatun ye jawo, ema bembe awun damu erwai yauman kabuduro daba dagafi ae da ko e kubutinna to awun na gabdura wuna gafi kubutin yauman awun duwoni deng sinkafan kwaya awunana na yibtika na yibtika na na awunane awuna yiptika ten sinkafau edkah awuno wunatga na karma na karma nakarma na karmana awun tagabbabicin enno amin esku dajlawi ci yauman na cavirayi aci vara yauman amisku duno adgari yankal yankal ilan ilan agaja nalha daran kwaya alha kaja. Amin edhaw yee tlayi emam be sinkafau jlamu wayo na tu tlawo awunitkiru yiptikan sinkafau yauman aci yee tlawo awunakza kupbatun nekzi kupbutu na wunitkiri kupbatu yauman awuna gafati kupbutun kuyee enno pudkwan wunatle datenen wunabza afan gama tlanawo na gadak madawam cuno efvu madawani ekvayauman eenam be madawo gamaye tla tak vuyaoman daci jana nagafu erwaiwu, narwan narwain arwaim eema afa ciktina karewuye gizgo akci gama tla esku kunau ajluwu mukka mukka ga mukkata daci afan vurana daci navaran nawun koro wun deng miyakman koro nakza nafki ii duwa nufki duwan emda markiyauwn yauman koro enno nakzayin no nakzayin no ema bembe netkiru kupbutu amin edkah yee ekfi kunuk sinkafinuyun amin edha efki kinau yauman daci awuna kiti auna ja na awunackan zimum duno akunuk sinkafau gade gadae nacka nacka nacka na nabzici damari aci duwan tinan deng mahuwanye na wawnuna awuwau na vidara na vidara anvidara na daci, to awuwau dayauman daci kori nakzayi irek wanatkuwun awunakzayi emyakguma emyagumo aci bek dayimin gado aci mako baraga bembe emdana musudu karin awain ben ya jlumudu ya jlumi ga jlawamitki amasu co gamasinco to gida kunakdana aima kazayin inci ben yaa ga dupdi vanakon na kori yabak bebe ya jlami, to ennono au ya jlami ee dayim atu mako ya jlamuk sabu ga jlami sabu sana ga jlami sana gajlamin no na duwani har eman beben. karenyi da ee kare kamo dabati akci dadan yauman jabee ja kunek duwan no to emdana takumak lidin ditana takumang eckitawun ditonackitawun dalan anayi gade gade ejluwiyauman emda na taksak paga adbak pagalan pagalam co emdatbitina atu mako pagan yana ga karmi damin varik vara emda kotaga ma emdunoma eskimun, gi ja gadbi eskimen na efging duman gari ko musako ko vardamun ko tumanguramun duman bebe gikau duka ya giretari egaku mawun yaye dotam yaye be esiyau gigbu eskimun duno sirin emdan kotagakci ma eskimin gigbi gade na gataksici gadbigade gadbigade na ga taksikcik jlan atumanko bemso emdana tagidan dana da gayi gi juna ga dirnisan bebe emda jluwai dau adau pagau catta da kati kare kamoyi talla gigayau, edak pagana yaykukci dedaenka dudanka ai gava da na koro ka make emdan awu natludu zawai emdan kotaci gama gasaziran awuna taksan nadi re gi taksina gandi rerena da tirdi yauman dadak pagamcuno acirbi na yauman daci ditau na rau kwaya tatla biyan talla kamayat da kunik kamu talla ka taksikci sazirak, gitaksi sazirakyi na talla yee kunu kamu taggi dire taviri dare digu dure taviru dure gi turdu gadena duka dure be gitirdun cuno hari bebe gijudu acir buyauman ditau ajluwum, daci wunabzak emdun sirin auwun dono kamo za gara kwaya ya takseci kuma pagan sirin yaye pagan emso gadi dire emci gadi durere har kwan yaye emdo gadi na a taksa talla na dau yaro nadauk paga kak matagazinin matagazinyi ni enno akca lah. ema bebe afawacik tira gama ditau lagau dutau laguna korau wunakzi emyakguma, a wuna du mararkunuwan na koro emda da bakiwin vanakon duworin jlamu yauman kora ta wunekzayai kamo du rere sinkafawun dicka aci yee biya akunuk aminyau biya acangadun awurin biya aminafkeciyau aminafkeci yau aca jlamiwu bebe wununcu awun ye dire wuna warek wanak kuwun dire ayuna lah awu na lah awuna lah eman bebe daci <hesitation> kare wunnawo yauman daci dutauye aketi azam atu kasamma daci karewunaye daman daci wuna dari awunastan afanna na vire e karma kamun awun karmu man awun karma wununa mujiu jluwo riro, ankau ka ta riro emduno wunzgagumu ungurjla yaron jlana mayimin gade ya sirin ya dakte mitkiri a to awun duwan wun tasi yaman ema bebe ungurjli jlamu tebim duno ankaban tala yaro akemi yaro kamuman ben duno yaumanan daci eman sunono kareu nawau daci koro naggadu jamman na koro a <hesitation> kamon duwan dek ben kalan kwaya mayimin kon edal micima ji kamo aca rawa a nari kamo to da kati emdan jadu kalan ye kal emdan jadum yaye kal mayinun janak tla vardanna da vardi feri adeye uktla te gurjliye aci da kide edbi vanakon na dadbi to emco no tu tlawawi dayim be mankon na emcomankon ebdamin bebe emdan jlawadu a baderi koro jlawage ee jijiken dek miyawatija jlamu no salamalekum.